Tsy de fantako loatra alay fa na zaho koà aza vao niany naharegny anjany fa raha ohatra hoe fafantarako ananjy a rano zany a mangotraka izy rehefa hoe cent degré de raha ohatra ka zany ka hoe amina altitude ambony aza izy a cent degré mi cent degré.